Arannde ni so a woodi haaje a wonay binndowo maskiiɗo, so woodi haaje aan maa janngaa, <hesitation> so maa a he - wona yo a heɗitoo kubaruuji gila konnduɗe yimɓe <hesitation> no be ndokkirta kubaruuji ɗin <hesitation> aan kadi see a naftoroo kubaruuji ɗin a winnditoo-ɗi.